<noise> וויזוי א פייפ קען <hesitation> שפריצן וואסער איז מ'- ביי די איין עק קען מען עס ארויפלייגן אויף אזא- ביי די- קען מען עס ארויפדרייען ביי די פלאץ פון וואו די וואסער קומט ארויס און ביי די- ס'גייט דורך די גאנצע פייפ ווען מיט אזא- ס'קע- די וואסערקומט ס'שטראמט זייער שטארק און די שטראם גייט אדורך און נאכדעם קען עס ארויסקומען פון די אנהויב פון די פייפ.